Ny mailaka momba ny asa alefako <hesitation> isan-kerinandro de eo amin'ny dimy eo ny isany ary ny mailaka manokana kosa de arakaraka, indraindray folo no alefako amin'ireo namako akaiky, indraindray telo.